In cepillo para to tlanhuan para niki ti kin papaka in to tlanhuan ti kin yek chichiki ika tik tlalilia se ke papastatsin para niki ke in non ke niki non papastatsin ke xapo para ti mo yek chichiki in to tlanhuan para nochi tikpiaske nochi in to tlanhuan kin yek kixtia huan niki kate in nokse pastatsitsin ke xapo para in piltontzitzin pero de ocse de ocseki para kin paktia in piltontzitzin mo tlanpakaske porque seki amo mo tlanpaka amo kin paktia huan ika in non kema yi kin paktia porque ken mo inekui moyek tlanpaka ikan cepillo kikui mo yek chichiki ikan non huan kuak ako sirvetin yeka yit kin nen kuike yit kuali ti kikui para itla ocse in ne niki para in nik papaka in cadena den moto nikui para nik yek tlalilia grasa para nik papaka ocse itla papaka in taza huan in piltontzitzin amo cosa ki neki mo tlanpakaske porque tlatsihui inonik kate para in yehuan ocse sabor in xaxapotsin para nin tlan